Fomba fipasihagna patalomo. Apetraka ambony latabatra na amin'ny tany fipasihagna patalomy. Izy ave ahitsy tsara arakaraka zaitranazy na ilay tany tianao hilefitra. Lemenina rano izy ave. Izy ave apetraka ake amin'izay fer io. Atao magnano va-et-vient ndraiky aller-retour ake jusque izy hitanao fô tsy mikorokorotro. Izy ave ahorogna aminjay.